Ley histoire ostaralihen hen dem bawi jataɗe wakati nde kangee yaltu non kamɓe dume leydi maɓe ndi dee, <hesitation> ko hewi e leyɗeeɗe fu ndogani dum faade e leydi maɓɓe ndii. Ndennon kamɓe duu, <hesitation> ana jeyaa e kulle nde ɓe mbasorto.